اكتر حيوان شوفته هو طبعا البومه طائر البومه وشوفته لما كنت مسافره مع أهلي اا وكنا في الغابه كنا خارجين في الغابه وشوفت الحيوان شوفت البومه وحسيت أن جلدها مهيئ للطيران الصامت علي طول وحسيت أن البومه دايما صلبه كدا وواقفه بصه منتصبه وعندها مخالب كبيره دي اغرب حاجه شوفتها